ནག་མཆའ་གྱི་རིག་འདེབས་ཡོད་དེ་ལོ་བཅུ་ཡོད་དེ་ཨ་ན། ལྷུ་ཁུ་རང་ལོ་ཡ་ནམས་པོ་མང་པོ་འོ་ཀ་པོ། ཀ་པོ་གཅིག་རྟེན་དོ་ཨིན། པར་ན་ལོ་བཅུ་ཡོད་དེ་ཐགས་གྱི་རིག། ཐགས་ལོ་ཡ་ནམས་པ་མང་དྲགས་པོ་འོ་ཀ་བོ་རྟེན་རྟེན་འོིན། དེ་ལས་དེ་ཁཾ་སྦུ་གི་རིག་རྟེན་རྟེན་འོིན། དེ་ལས་སྐ་བཆན་རྟེན་གཟན་རྟེན་འོིན། དེ་ལས་བྱིུ་གི་རིག་རྟེན་གསལ་གསལ་རྟེན་འོིན། དེ་ལ་སོག་པོ་དོད་རེ་བྱི་གྱི་གཅིཊེན་ལས། ཏེ་དེ་རྟང་གཅིག་དོད་ལོ་གློས་ཡང་ཀབ་ལོ་ཁྲད། དེ་ཅིག་དོགས་པོ་ཡང་གཅིག་ལེས། དེ་ལགས་བདམ་གི་རིག་རྟེན་ལགས་ཧང་ཕྲ་རླགས་ཡེ་གས།